Có, taum, naih, chiu, ñáh, ñiu, yiá, ñah, ñiu, yáh, yáh có, yáh taum, yáh naíh, yáh chíu, yía ñáh, yiá ñiu, yía yía, yá ñá, yá ñiu, yiá, yía có, yiá taum, yiá naíh, yiá chíu, yiá ña, yiá ñiu, yiá yi yiá, yiá yi chíu, yiá yi ñah, yiá ñiu.